نعم يمكن أن يتحقق السلام العالمي وذلك عندما يعرف الانسان بانه إنسان و يقضي على الأنانية التي تسكنه و يتعامل مع الإنسان كأخ و ليس كعدو.